اعتقد انهم لازم يهتمون اه بالنمو الاقتصادي اكثر لان اذا الاقتصاد زين راح نفيد الرفاهية عند الشعب ومن نفسه راح يفكر يهتم بالبيئة. بنفس الوقت اذا بنلاحظ ان اغلب البلدان اللي تهتم البيئة اكثر ما تكون ممتازة اقتصاديا. لكن الدول اللي اقتصادها زين تهتم بكل شيء حتى البيئة